Quannu pensu a l’oceanu mi veni in menti na cosa infinita, granni e funnuta. Ni l’oceanu ci vivinu migghiara di speci di pisci, mammiferi e autri armali e tutti hannu lu propiu spaziu e si rispettanu unu cu l’autru. Tra diversi speci di armali, a li voti, lu scartu di unu pò essiri lu manciari di un autru e chissu chiuji lu circulu di la natura.